Untuk proses fermentasi <hesitation> sona ana menghasilkan zat asam laktat no asam asetat boma nanu perubahan nai lada na boma nanu perubahan <hesitation> nai bagian tekstur nanaak boma nanu ini ita bisa pedan sona lumayan dok.